So mi wawaai ɗiɗum, mi waɗai, amma so un lataake tilaas sai ngotaa, mi faai inaare nyawu, ngam nyawu lataake ko lati joow.